Koa fa mandeha lavitry zen̈y, ny ten̈a tiako zen̈y mitandren̈y lamoziky. Ia, fôtony zen̈y za zen̈y koa fa tafandry in̈y mba tsy tsy tsy perity zen̈y za fôtony koa mitandren̈y boky ôdiô àby io zen̈y za koa fa tafandry tsy maintsy mimpody mitandren̈y izy in̈y koa fôtony misy tapaka zen̈y.